کله چې د "عدالت" کلمه مې واورېده، نو زما په ذهن کې د انصاف، مساواتو، او حق غوښتنې انځور راځي. عدالت دا معنی لري چې هر څوک په مساوي ډول حق ترلاسه کړي او هېڅوک بې عدالتي ونه شي. دا کلمه د قوانینو، حقونو، او د هر چا د مساوي چلند سره تړلې ده. په ټوله کې، عدالت زما لپاره د رښتینې انصاف او د خلکو حقونو ته درناوی دی.